Bueno ndame jun ndamen anbunra ndemi junda'a tevete ndió un va'a nachino medi'o ndio ndame inche tambora ke'e, ujun ni'o ndadeke onion chiva'a tene ndekeno yan kenon nini va'a men un niñi pondame na'a me jun diñi'i iin jun ka'a nachinrame na'a nachi ndachin tambora diojun nayuno, nguena tenvina chi ka'a kudini ndia keno ihá teneme ujun yin daniukuña ña'a nichi va'a key lña kin nganime ten burro nikuandadnó ngua nguu sonado, te ngu te tambora na nguanda kuu iña'a najun iin yimen ndeniun iti'á ndedatuno nduketió inga chinaniun ndanaun.